Niiñuu atixiitoña'ati kukdo niñuu ndiutatiundo xi xi'idindo te nuaá kundeeku ina kaaxiiti te vaaxi ñaña a vaaxi ñerruti a vaaxi ayiivi ti jiaa ku kaaxi xiitoña'ati kundo xi xi'idindo ko daanxiitoña'ati te dakodundo ku na kaaxiti a ñaa te io ayiivi vaaxi kaaxe'euña'axi kodi jiaa ti fuerte ku ja nani policia ja xiitoña'ati ni ñuu tenuja akujando kuuxiitondo kodi ina jiaa kuti xiitoña'a kundo nuu nu'uniti a taadaañati xi kuenda na ja nakuunuuti ndoo ndoo taja vaaxi kuja tave'e te nu korral ku nuu nde'eyu xitoti ku tatando ko ina ja kuti policiando te xiitoña'a kundo.